A mi a m'pias ste dezvià fin a tard a lezi e pöi comuncue la matin a m'dezvìu l'istes prest